لصنع ساندوتش بسيط، تحتاجين خبز وجبنة وخس، أول شيء ناخذ شريحتين من الخبز، شريحة جبنة على واحدة، وبعدها اضف الخس إذا تحب، ممكن تضيف شرائح طماطم أو مايونيز، وبعدين حطي الشريحة الثانية من الخبز، قصيها نصين وقدميها مع عصير أو وبالعافية.